dan yi su yura doso yura-nɛ aba yi miniɲan ami nɛ a ho dan so hi to ɓa ponpiye-ra ɓawe ve kamiɲon doso mi ɓa se amu ɲu zo mi mu ɲuso punna mu we wee suɓa a ɓera ho dan mu ni mawe se tiyo doso mini a vɛ tiyo doso nibe na ama ora mu ɲu ho dan wa yirawe a ho dan ji hi